Noq esiqhindäst või-ollaq tõtõstõ olnuq hää, ku sul olnuq mitmõsugutsit sõpro. A noq, ku olõ-õi, sis olõ-õi, egaq midägi tetäq olõ-õiq.